Ese ing ne ene ma manfaat ge, so kroho ngone na ing, biar ngone na moda kalo ngone macarita se mansia nange ngone na nafas nena ngone na moda hare ifa, dadi mansia hame ngone na moda ma mangiti bato ene segar tegena